मानवीय रिश्ते में घिरबे की प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और गहरी होत। प्रतियोगिकी में हमे एक दूसरे से जुड़े संवाद करने और दुनिया भर के लोगन से रिश्ता बनाएबे को एक तरीका दओ है। इंटरनेट सोशल मीडिया और स्मार्ट फोन यही सब उपकरदो ने उन बाधाओ को कम कर दओ है। जो शारीरिक दूरी और समय की सीमायो के कारण रिश्तन को प्रभावित करात है। आज हम किसी भी कोने से दुसरे व्यक्ति से चैट वीडियो कॉल सोशल मीडिया के माध्यम से सम्पर्क कर सकत है। जिससे रिश्ता और दोस्ती निभाएबो आसान हुई गओ है। इके इलावा प्रयोगिकी में उन लोगन के लाए नए अवसर खोले है जो भौतिक और सामाजिक सीमाओ के कारण एक दूसरे से जुड़े में सक्षम नहीं है। उदाहरण के लाने विकलांगता से प्रभावित लोग जो बाहर निकलबे में सक्षम नहीं होत आए। वे आब ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपयोग करके दोस्त बनाए सकत है अपने विचारन को साझा कर सकत है। हालांकि प्रौद्योगिकी ने रिश्तन के नया रूप दओ है। लेकिन इके साथ साथ चुनौती भी आई है कबहु कबहु जो देखो जात है कि डिजिटल माध्यमन के जरिये रिश्तन की गहराई भी कम हुई सकत है। क्यूंकी ऑनलाइन बात चीत में भावनाओ और शरीर की भाषा को अभाग होत है। जा हमे असली सम्पर्क के समाज से दूर कर सकत है। इके इलावा सोशल मीडिया पर दिखाएबे और आर्टिफिशियल जिविंग सहेली को अनुशारद करबो स्थान के दबाव डाल सकत है।